:Mor 'on :dhe-dih, deh+ :en zi-a :mor 'on ta-ih :porlor ken-dih na-dih, :yee eh no :yee' 'on 'kpa kehleh 'da 'weh 'de 'an 'jeh bo. Deh :eh :korn-a dhih 'de 'an kehleh-a, deh+ :en zi-a' :mor 'on po-ih' :porluh, :yee'eh no :yee 'on kpa 'o keh leh 'da 'weh 'do-a 'jeh bo, :yee' 'an mind en mu :dha :dhorno'. Deh+ en zi-a dee, mor-: nyor-: a :za deh-' or nyor :ne 'o :on 'bhun or no deh :eh se-a 'o :gwie: 'i :ne, :yee eh po 'on kehleh :ton :eh :korn 'be :kpa-' nyor+-a :pape :due' dha <hesitation> nyor+-a :yleh-dih 'zorn, or-: or 'bei'-: on mu-a nomor 'na 'da 'suh, :yee' or 'duo: nomor or po-or nor or :boeh:+ 'zorn, or po-or nor or :boeh:+ :yee' <hesitation> or :dle or buh+ dih, 'de or 'bei' deh :an no-dih ken-dih eh 'nyni-eh, de or 'da 'bor e! :on se-eh yubo: :ka 'on 'dhu-a zoo :e? <hesitation> 'de or 'be 'or :ne-a 'o or 'da 'bor :e, :yee' 'zoo', 'zoo' :mor 'on 'nyi :on 'dlou' nomor :yee' :an dle or buh+-dih :e, or 'da 'keen eh-: no eh eh-: po-a gleh mona eh 'ye 'de yi 'o. 'De on 'da oe :yee' mor gwiorn 'oo'. Pape :dao' :mor or-: 'on mor-: :mor :a gbun-dih :gwie:'i :onr 'on 'ye or, :mor 'on 'ye-or :yee' eh po 'on kehleh :ton. :mor deh :an di-a 'de :duo-eh po-eh nor :on buh 'zorn :on 'da eh-: :an dle an buh+-dih, :yee' eh no-eh eh po 'on keleh :ton. :yee' 'yu yu :due', <hesitation> 'on mu 'nor 'goo: :gwlor <hesitation> or zi-a :chio'lo: or no 'o deh deh+ na :nyor,. <hesitation> or na deh+, or :mor ne-a 'o :gweh 'de :zuku' :klababa', 'de 'on 'da 'yle 'on 'be, 'bor deh+-a ne-' :ka :on :ne-a deh+ 'na-nyor-a :ne-a 'o, :yee 'yle mu dha deh 'jeh <hesitation> mu 'de 'chore <hesitation> on 'ye :on 'pla-a bo :kpon-dih, :on 'ye deh+ :on 'ye-ih :an-a' son 'de :za, 'de :dha :on :na-dih-a :chlee-deh 'de :tehn-dih, 'bor deh-a 'na-'. :yee' :ka 'an 'dhu-or 'slen :dao' :yee' or yubo: 'on yi, :mor or 'yle aunt, big sis, :on se deh :yeh 'da 'ble 'on 'ye no :e, :yee' 'on 'da 'yle 'on 'ble dih, :yee' 'on 'nyi-or 'weh :yee' or kpa-eh or 'di deh. 'Yu yu-a 'jeh :dao' deh 'on mu-a 'goo: :gwlor :yee' or 'da or 'bei' 'weh, on 'wa 'an-a' :kpaa 'weh. on 'duo: 'an tiei', deh-a 'jeh 'sn pehn-an ken, deh-a 'jeh an po-a 'de 'chlan bo 'de an no-a <hesitation> :blee: yor-eh 'de nyor-a 'di-eh or kpa en klehkpeh 'weh. 'An 'ylii: 'an gba-a, 'an 'wla+ 'an pa-' or kpa en klehkpeh 'weh. 'on :ne-a 'de 'goo: :gwlor :yee 'on 'dei' 'yu ;duo: lpa wlu 'duhba' or 'da 'on 'weh, or 'da on kpa :an-a'a: deh+-a klehkpeh :en :ne-a 'de 'gbu 'weh 'o, 'de 'on 'da 'yu :or kpa-a 'on yubo or :yee' on 'kpa 'o keleh 'da 'weh becaues <hesitation> <hesitation> eh no deh eh po-a 'on keleh ton :gwlii', 'ye 'on :due' on :gli-a 'on no-a bor deh+-a na 'o 'de :or pa-a 'o bo :or 'yli-a 'on bo :yee' eh no :yee eh no-dih 'on 'yueh: :yee' :mor 'on :dhe-dih :dheee: :yee' 'on 'kpa 'o keleh 'da 'weh. 'On 'kpa 'o 'keleh-dih 'de 'on 'dei' yu 'da :yee' :eh keleh on :weh, 'de 'da 'o nyor :or 'yli-a 'an-a 'tiei' 'on yubo-or, :yee' <hesitation> dhih 'jeh :mor :on 'da <hesitation> eh :kma 'do nyor bo :yee' eh :kma 'i dhih 'jeh., 'On yi-a 'de, or :mor 'yu-yu-a or blu ya or 'ye-a 'on, 'on 'bae: eh :se mor-' 'on se :an-a'a: 'tiei' 'yli 'o, 'de 'on 'da :yee nyor or 'yli-eh:, :yee' 'on 'kpa 'o 'keleh 'da 'weh, 'becaue :yee' eh po 'on mona :porluh ken 'de keleh bo, :yee' 'on 'kpa 'o keleh 'da 'weh 'do 'on 'da 'tiei: :dao' :mor 'o or 'ylii. :mor :on se-ih 'de :ya deh 'a mu-a :on 'bhun no-' 'an mu-o on no-' :an mu-eh 'ye 'o. 'An mu :on :kpa on 'ye :on worn 'i gba 'o. Or 'da eh :se 'mor 'o, eh :se 'mor :or se deh+ :dao' no 'o. 'De 'on 'da :ao', :a kpa-eh :a kpa-eh, or 'de 'moe 'o, glu-a buh, zorn-a buh :dhubu: 'yu-yu ple or 'kpa 'de :gboa' 'o. Yee' :mor 'on :na-dih deh :dao' :porluh keh-dih :yee' eh po 'o '. keleh :ton. 'keleh 'da 'weh